Kompyuterning asosiy tarkibiy qismlariga protsessor, klaviatura ,sichqoncha va monitor kiradi. Protsessorning o‘zi o‘z navbatida qattiq disk ,xotira, <hesitation> grafik karta asosiy platin kabi qismlardan tashkil topgan.